X̱i'k nak ne'g man xc̲h̲a' gia'l nak mdzin, yu or xc̲h̲a' sia c̲h̲ow nis y konejna lë'kga xc̲h̲a' y ngolbes xc̲h̲a' c̲h̲ow ngid y mxi'dz sia c̲h̲ow c̲h̲ow gial c̲h̲ow sia, man knu nak espesial xc̲h̲a' gia'l.